Alura për andé travaié e a dipend dal travai che fazu. Si vadu ën üfisi a basta ël bursèl e cualcoza da mangé, si vazu vadu ënt ël bosch ëntà purtese tüti gli attrezzi che'a servu për travaié ënt ël bosch, cuindi a dipend dal travai